Nsééna, ni nsééna ni nfur, ghune ni nsééna nfur dorong, nruu kaye ka dock, kuusu. <hesitation> wame duyiti worama dan ni mbhuughune wama wama nduyité, nnaa kama, jani mu naaba nooné kama mu dongu sukbuni mbootu foo nfondé nthiingh. Maa fii worama, ghuna nfé sééne. Fii wora nangh ghune mu teckine sukbuni. Oo mu bhunta sukbuni dorong, wame duyitu ngnangh buumo, foo waama nlhaa siighine.